Kari brito xu wen xnaꞌ runkan to ka bei roo wen ruiak topa ka ni negs gasora lo deka rian ro raka kari no dub kara llemaꞌ kara kwan ma axta lo lan llora mieti lora llisu laro mi oa deka tupka to xun loi lle lle lle rien ka blan la bronten kara sa kan lo xe loi la vida ka briekan tublo tu xinga ka bloke kup chaw ka bxe to lo xichich xnaꞌ diikaꞌ to blo kablo a ti nono a ti blojo grandote